Kimmähe ei olõq taa väega eetiline, küll aga ma näe, et inemiseq esiq võisiq ka ollaq veidikese <hesitation> kriitilisembaq ja targõmbaq ja jälgimä toda, midä na saavaq välitsest meediäst.